Ngjyrat e ylberit jon e kuqe, e portokallt, e verdhë, e gjelbërt, e kaltërt, e kaltërt e mbyllt edhe e vjollce e mbyllt. Trëndafili osht i kuq. Tulipani osht i portokallt. Luledielli osht e verdhë. Lule krizantemi osht e gjelbërt. Lule zilja osht ngjyrë e kaltërt e mbyllt. Anemona osht ngjyrë e vjollce edhe lule viola osht e kaltërt e mbyllt.